<hesitation> Kugamba ngu buli muntu afooke kyakwenda ku- kufooka, <hesitation> kuba bagamba nfooke ekyenyangya, <hesitation> nkusobora kugamba kufooka emamba, habwokuba yo emamba ehereka mumaizi omwo busaho byenyanja kugirya baitu yo ne lya byenyanja bindi, wobufuka nke engege enteito, no sanga obundi zalibwa nke mamba ne male.